Kolontsainan'ny Frantsa izao a fahalalako anazy a, tia manao fety arizareo a, tia <hesitation> manao revirevy a miaraka amin'ny namana a, dia tia <hesitation> manao sakafo koa, mihina sakafo e. Izay kolontsainan'ny Frantsa fahalalako anazy.